געהדי נקול שבעה רבעטאש ו תסעוד או עשרים, שבעה زائد רבעטאש תסווי אחד ו עשרים, אחד ו עשרים زائد תסעוד ו עשרים תסווי חמישים אם המג'موع הוא חמישים, החשאב הסאהל קיעجبני ו חתא הריאדיות הכפיפה כחאל האדי קتنשט הדמאע בלא מה תסתכל עליו בזאף.